Om näütüses päävälilliõli ja rapsiõli, miä sobisõq häste kas küdsämises vai praatmisõs. Sis om näütüses kookosõõli, midä om hää pruukiq just küdsämiisi seeh. <hesitation> Vai ka oliiviõli sobis eriti häste näütüses salatidõ sisse.